Ithwe ngabayira mungabya inganimukania nyithi thuwithe ebyalha bethu ebyathukalya ebikathambira amakoni manene. Thunawithe ebiwuma ebyathukayiherera. Ithwe ngabayira, thukahera emithi ya mapera, ithwehera emithi yomuyembe, thunawithe emikoho, thunawithe emithoma. Wukabya wamalhwalha ekyikuba neryo wukayahamba iwalhya kakuku ngakomuthoma kutsi akakuku oko muyembe, amatsitsi awakalhwa omwa kakuku ayo akathambira ekikuba. So eyo yedawa eyathukalya ithwe nabayira, tuka sithulirya edawa eya kyisungu obuthuku bunene, thukalhya edawa syethu syebithi esyosikineho. Emitsutsa ngeyi thukabya thwamalhwala thukathambirayo eriryaku esyongaka thunasiwithe, thunawithe, emithi yethu ngeyemithoma eyo thukatsumba ebithi, esyonganyahi thunasiwithe, neryo emitsutsa iyalhama. Neryo munabire omusungu abirithulethera obuthimba obwemibu athi mukesaye omo mulikilhwalha kyi emitsutsa, bethu neryo emitsutsa yikasa <hesitation> nimiwulhu muwulhu neryo emiwulhu eyo yikabya yamabanika thuthi Paka omundu akibya amahindulha <hesitation> ebyabuhangwa bikakyuruka bikalhaba, abandu bakalhwalha, thubye ithunemulhya okwe mibatsi yethu, ebithakafire, emiyembe eyi, emitsoma, emisabu ni mibatsi yikathambirakyi amalhwere ethu. Neryo bwa ahalhi amalhwere owa kalhakalhire nethu awa kathulemesaya, kyikaleka ithuthasyaghenda okwa byabasungu ithwathasya biryaku. Bethu amalhwere amakimaki ngayo ayosi sithulyowa sihalhi obutsibu, wukabya iwa maseswa kyihinzi neryo iwayenda omupiripiri iwa ryawu akathambira ekyihinzi. Ekyikuba kyikolholo iwayalhya ehikuku hyemithoma, ehye miyembe neryo amatsitsi ayo akathamba. Kandi akabya akathamba inanemuthambira nawandi makoni owa ngasiriri omwo bikubakuba ebyu. Kundi ekyikuba kikabya kyamasa yikabya nisayini yekyi eyawandi malhwere. Neryo wuka wabirithambira ekyo nobundi bulhwere ibwathibitha iwasiyalha iwuneho ndeke iwunakalire eghe